ס'איז דא קאנטרי בלוי, דזשעז, ראק, היפ האפ, וואס נאך איז דא <hesitation> <hesitation> ס'דא אסאך מינע, און יעדער זאל הערן וואס זיי האבן ליב, און שוין.